Mbá exe̱ rí, e̱ste̱e̱, maxa inúu, <noise> kuitsúun ni̱ka̱ra̱raꞌya, maxa. Díjun maxa̱ ne̱ rá, n <hesitation> uu yuska ná wéje̱ ne̱, kajngó kuitsúun maxa inúu ne̱, mbá pachóon wéje̱ exe̱ rúꞌkho̱, porque yuska, <hesitation> ná wéje̱ ne̱, mí gíꞌdoo iyoo ne̱ mangaa, kajngó mitsaan ni̱ka̱ragaja̱a̱. I̱wa̱á tiempo dí na- e̱ste̱e̱, nastrígúu inúu ixe dí na̱gata̱a tiempo dí, e̱ste̱e̱, nawayuu iná rúꞌkho̱ rá, na̱gata̱a, e̱ste̱e̱, inúu ne dí wayuu, na- najráꞌáan inúu ne̱ dí rudu, a̱ꞌkho̱ dí phú kuitsúun ne̱, maxa, maxa ixe rúꞌkho̱ wéje̱, kuitsúun inúu ne̱, ajndo ñúú mba̱a̱ xka̱mixa kri̱ga̱ náa wíji̱i̱. Dijun rá. Mbá xkuaꞌnii máꞌ eꞌne, e̱ste̱e̱, tsáánlóꞌ mangáánló xa̱bo̱ ñajwanlóꞌ. Nákhí e̱je̱n ñajwanlóꞌ na̱ka̱ragaꞌnáálóꞌ mbá-méro̱ má xóo jaꞌnii ixe̱ rúꞌkho̱, mbá xkuaꞌñáá mangáánlóꞌ, na̱ka̱ragaꞌnáálóꞌ, mbá xkuaꞌnii maxa ñajwanlóꞌ mangáán maxáánlóꞌ, ndóo yáá na̱ka̱ tsigualó rá, yáá na̱rawayalóꞌ, nánda̱a̱ ski̱ya̱ꞌlóꞌ, xóó ka̱rojndoo inúu ixe̱ rúꞌkho̱, mbá xkuaꞌnii na̱ka̱rámba̱ ski̱ya̱ꞌlóꞌ mangáánlóꞌ, na̱ka̱rámba̱ ski̱ya̱ꞌlóꞌ, na̱ka̱rawayalóꞌ, na̱ka̱rawayalóꞌ. Náa ni̱ga̱nú dí niꞌthán táta̱ mikhuíí magua̱ánꞌlóꞌ rá, kho̱ jáñalóꞌ. Óra̱, ste̱e̱, en camio exe̱ rúꞌkho̱ rá, ni̱ga̱nú dí niwayuu inúu ne̱, <noise> ma̱gri̱gúu xúgíí rúꞌkho̱, narudu̱u má ne̱ mbu̱júꞌ, <noise> narudu̱u má inúu ne̱ mbu̱júꞌ, mbá maxa wíji̱i̱, rígu raꞌya nangujwíi ñajwúun ne, ndaꞌya ñawúun ne̱ karangujwíi xúꞌkho̱, ka̱raꞌne ne̱ i̱wa̱á mba̱a̱ ne̱. <noise> i̱wa̱á mba̱a̱, i̱wa̱á mbaꞌa inúu ne̱, i̱wa̱á mbaꞌa ñawúun ne̱ ka̱raꞌne. Ndaꞌya exe̱, mba̱a̱ tiempo naxtáa̱ tsí exe̱ ke xóo tsáánlóꞌ xa̱bo̱ ñajwanlóꞌ dí phú lájwíin tiempo naxná ana̱ꞌlóꞌ ekhoo dí juwalóꞌ. Exe̱ rúꞌkho̱ rá, i̱wa̱á xí náa mijngi ríga̱ iya, náa mijngi gíꞌma iduu iya, i̱wa̱á mitsaan exe̱ rúꞌkho̱ ka̱raꞌne ja. Natuguáá ño̱ꞌo̱n, naguwá, natrámii inuu ne̱ nusian, tsímáá gagi nduꞌyáálóꞌ náa na̱we̱je̱, náa wájun dí exe̱ kho̱, trámii ño̱ꞌo̱n, trámii nusian inuu ne̱. A̱jndo ikhí tráma xáñá none̱ ño̱ꞌo̱. Khín na̱mi̱diu̱ún jíñóꞌón. Ikhín rígu tsúyáa naꞌne xáñúu mbo̱ꞌ, ndáxu̱un i̱ji̱i̱n tsúyáa na̱ka̱ o xu̱kú xáná mbo̱ꞌ, á ñajuu̱n go̱nꞌ, á ñajuu̱n ga̱yú, á ñajuu̱n, natsimuu kra̱ꞌmáa ikhín rígu. Mbá xkuaꞌnii ñajuun, ste̱e̱, mangáánlóꞌ tsáánló xa̱bo̱ ñajwanló rá. Tiempo dí, e̱ste̱e̱, e̱je̱n ñajwanlóꞌ, tiempo di tikhualóꞌ, kuadiin i̱jña̱ꞌlóꞌ kuaꞌdiinlóꞌ, ndáxu̱ún i̱jña̱ꞌlóꞌ nágóó, naguanálóꞌ e̱ndo̱ó ikháánlóꞌ, kho̱ ñajuun dí nawayalóꞌ. Ndóo rí ikháánlóꞌ rá, nda̱a̱ xóo rí ma̱rudia̱ánlóꞌ, ma̱ꞌni̱i chakáánlóꞌ mmbu̱jú, mbu̱ꞌyáalóꞌ ski̱ya̱ꞌlóꞌ mbu̱jú, nánguá. Pasajero ñajwanlóꞌ ikháánꞌlóꞌ, mbá gánójngoo nagánójngoo tsigualóꞌ. Xí ni̱ga̱nú dí ninújngoo tsigualóꞌ, ni̱ga̱nú dí, ajndo náa ni̱ga̱nú dí niꞌthán ana̱ꞌlóꞌ táta̱ mikhuíí ñúú dí magua̱ánlóꞌ, pues nakualóꞌ. Mbá xkuaꞌnii jaꞌnii dí, e̱ste̱e̱, <hesitation> dí jaꞌñáá kháánlóꞌ gajmiálóꞌ, ga̱jma̱álóꞌ ga̱jma̱á mbá ixe̱. Tsí exe̱ rá, nariꞌkh <hesitation> inaa̱ꞌ ja, nariꞌkh <hesitation> inaa̱ꞌ má xúꞌkho̱, na̱ga̱nú mbámbá tsigu, nariꞌkh <hesitation> inaa̱ꞌ, naxtrígúu inúu dí wayuu kho̱, na̱ꞌkha̱a dí noxe̱ꞌ, naꞌne tsiꞌyáa̱ mbu̱jú-má mbu̱júꞌ na̱wi̱ji̱i̱ ja. Ikháánlóꞌ rá, na̱nguá jánlóꞌ. Xí ná ni̱ga̱nú niwayalóꞌ ra, ajndo a̱ꞌkho̱ má ndámba̱ánlóꞌ dí ikháánlóꞌ. Mbá xkuaꞌnii jaꞌnii dí, e̱ste̱e̱, <hesitation> vida dríga̱lóꞌ gajmiálóꞌ mbáa ixe̱. Mbá xkuaꞌnii na̱tha̱nlo̱ꞌ jún.